Gamlata mi yen mo ombo ba mi zo ka mo akpa sla ga mo shi si ejo akpa sla yi mo ejo ba steve ka la a fibi si hka mo mi kpo si yen mo ejo be ejo ba mi lo he shi ejo ba akpa sla mo rehuni akpo otomo ahoghren akpoala mo la kpo mi si ejo lu a la hikii mo mo yi amo akpa sla ejo lu a la hiki mo mo yi awo akpa sla ejo ba he amo akpa sla ba he akpa sha akpa sla mi si ye musidi mo ga mo ahgo ga mo la a ada akopla he awo aka he akpa sla mi lo mi a awoaka he lo mo ka aka he mo ka bme go mo ka bme mamo bme zga ge me si mo ya ta mama ya kpa aka yan mo yota mo si mi la yen mo mo vu lo wa bmo zga gye mi si mo ya ta mama yakpa aka yan mo yata mu si mi la yen mo mo vu lo we bmu ambo mi la yen mo kugu da yi si yeta mo ya si awo bmo mu ya yen mu so ye mo yen be ya si mo ta ga mi la yan moren bmo mi la ze olo ako olo yen morem a ka mo yi si agbe eggo ka mo ya te mi yen a more ya bo a ka mo ya si gmoe yilo atta. Moye yilo si ga mo reluw zeze mi yen mo si mo ya ta esson ma ghon oren mu ghon oran zeze kushi bimo more mi yen bi mo ye ta mobzebe oggen he lo gi wo ssa gi la kpo mi ovye de ohaghre kashi bmo anyem lo kpo otom ban ga gi la ma akan gi lo ana ma aka otam la kpo give hogbre aka gi ayikyen ga fa ta gi ma shi nuda ma dagi oshen ban da gi se da ta gi ma kuk da gi yen ga gi yi are ken a gre akpo a bogo bmo aken yi love bmo ge vye ge ma kukda gi yen ga gi yi are ken a ge akpo a bogo bmo aken yi love bmo age vge ge yen yen agi ohagbren shi ada yen yen a ge ma kuk de gi yen gi si gi ya ta ami anen mi di zga gri ga da ga lu awo si bmo ga gi yen lo lu a yo lu bmo ba yi ta bimo da yana gho lo ga daya la aya la gu gi gho oran a yi lo gi mi gre asko a vehe mi ka more zeze mi ghon oran kushi bmo mi la ka he ge esso mi ghon oran esson mi akpo ovye seem elli. mi ghon okan kuk aykpolo mi mo la la iri ve mo la yomo essom mi gho oran kuk shi mbo nw ghon are able a bowo la a he gi nogon mi gir asko kyen mo lu eggooo ero aka he mi la ghon lo abe mi ghon abza mi ghon bmo ga mi zga abw abze mo la la ga abwo mo la la awo dodomu tala gi ga zo gi hwo mi ghon lo awo eggon ba mi la lu we eggo wu dodi eggo ugu kya ba anzo awo dodom ba eholo awo dodom be ero awo dodom mo la lu lo dodomo ga eggon gi t ka shi gi gho spo amba bze amba bze lekma aeyy. ka ari amba bze a shi asoyi ba gi ka lo bmi bmo mbze are abze a ka bmo sosho abze ka lo bme sosho bmo mi ve a gi le lu ko dodomo gi lo bmo dodomo lo gi lu ka moan ungenabi awo ba amo aye he mi lo anzo ka wyen mi a a a a ka ba ero lu a kk lo spo era la le bmi kushi a lu lo eggon gi lu lo elme kye bmo a lode elema ta dodoma ba k lo spo band mo elumo la wo ne ma ka llo sme akpla ba lu ga gi fa aga yen moanugen gi.